Misy karazam-boro maromaro avao aloha haiko ty manavak'azy amy feon'iny. Ohatsy hoe bekory zao hafa ny feony, voromailala zao hafa gny feony, kinitso zao ny feony koa ny manavak'anazy, toloha zao hafa koa ny feon'ny tolovo. Eh! Zao o. La samby mana- kibo koa zao mana ny anazy koa ny kibo. Mana gn'azy koa iny mana gn'any feony mampiavaky azy koa.